Ñy fomba hampiasako ñy hañitsy, hampitombo ñy tsiro noho ñy otrikay añatiny ñy sakafo :ñy fampiasako ñy raha mañitse voa-janahary, manahaky anizay ñy fampiasa ñy sakafo misy tavy ro soa, ñy fampiasako ñy tongolo noho ñy sira voa-janahary ;raha henaniky rezay ro mahasoa ñ'azy.